بشوف أن الرياضة اللى بتتطلب أكثر قوة بدنية في ال-في هذه ال-الحياة رياضة الر-الركض وخاصة المسافات القصيرة مائة متر وكدا، لأنها تتطلب منك أنك تبذل كل مجهودك في فترة زمنية صغيرة، يعنى أنت معاك مية متر يتربحها أو تخسرها، خلاف مثلا <hesitation> السباقات الطويلة اللي هى ألفين متر أو حاچة عندك فرصة تعوض لكن هذى خلاص تك تك على طول.